طاب أنا أقولك ازاي تكوي ، المكوي الي بتتحط في الفيشة ، فيشة الكهرباء مكوت الهدوم الي لونها أبيض أو إيان كان لونها ايه عندك تجيبها وتحطها في الفيشه و تجيب التيشرت أو الحاجة الي أنت عايز تكويها و تكويها براحه علشان متتلسعش منك